gai nika defterefa, nika mii janga deftereburan gam filme do mwawan saye go mii fahamata ko filme mai goon tiri ma mai deftere na milo ripot mii lartan mii janga mii mii fahamata sos